Коллаж чист ва чӣ гуна сохта мешавад? Коллаж ин як навъи санъат аст, ки аз қисмҳои гуногун расмҳо, аксҳо, коғазҳо, матнҳо як тасвири нав ва пурмаъно сохта мешавад. Яъне ту якчанд тасвирро бурида, ҷамъ мекунӣ ва як кори ягона месозӣ!